د خلکو په منځ کې عام باور دا دی چې ټول ژوي سترګې لري او کولای شي چې وویني، خو په اصل کې خبره داسې نده. ممکن ځینې داسې ژوي هم وي چې هغوی سترګې ونه لري او ونه شي لیدلی. <hesitation> د بیلګې په ډول د اوبو لاندې ځينې ژوي ممکن ونه شي لیدلی. همدارنګه ځينې انګلونه هم شته چې هغوی سترګې نه لري او نشي لیدلی اوهمدارنګه د دې تر څنګ ځینې ژوي ممکن له دوو څخه ډیرې سترګې ولري.